ס'דא זייער אסאך מינע פיש. <hesitation> ס'איז דא די קליינע, די גאלדפיש, סעלמאן פיש, טונא <hesitation> און אסאך אנדערע קליינע. ס'דא קאד, ס'דא אסאך אנדערע מינע פיש וואס מענטשן עסן. און נאכדעם איז דא די גרויסע פיש ווי די שארק, א וועיל, דאלפינס <hesitation> אלע מ- ס'דא טויזנט מינע שארקס און זייער אסאך אנדערע מינע פיש.